Deemili senki loñiŋ n taata muritanii deemili senki, wo le keta n a finti foloo ti, n ŋa sanji kiliŋ ne ki jee, n muruuta naŋ